Eee! Amiamin'iny igny ro fihinanany hany amin'igny avao koa fandiovany ny gnainy, fandiovany gnanakiny. Amin'igny avao koa i ro mamoa- mamoaky feo. la amin'nigny avao i ro misangisangy amin'ny namany ireo.